دايماً أكون سعيد لما أتكلم عن هواياتي مثل الرسم أو الجراءة، أحس بالبهجة لما أشارك تجاربي وأفكاري كمان، وأحب أتناجش عن الأفلام والمسلسلات، خصوصا تلك اللي أثرت فيني، هالمواضيع دايما تفتح لي مجالات جديدة للحديث مع الآخرين والاستمتاع.